Nastaanri ñuu te saari in ntuchaa tikuuti kiu ntiki, kiu tinana kuaa, jaaan in tili aju te kuu in ntuchaa tikuti suni ntuchaa vincha suni kiu kiu yaa kuaa kiu aju jin vincha ntuchi suni kiu, ntiki aju te ntuu ntii.